जो तुम कांगें बनल में ते निकालेंगे। तो कांगे के दांत बालों को तंतुओं पर दबाव डाले। या दबाव बालों को सीधा करने का काम करें। खासकर अगर बाल पहले से लहरदार या घुंघराले हों। कांगे एक दिशा में बालन न खींचे। जा ते बालों का तंत एक दिशा में व्यवस्थित हो जावे। जामे बालन का रूप सीधा और चिकना लगे। प्रक्रिया बालं की प्रकृति निर्माण पर निर्भर करें। लेकिन कांगें इन्हें अधिक व्यवस्थित और सीधा बनाए। कांगी के दांत बालों के साथ संघर्ष उत्पन्न करें। जो बालों के छोटे-छोटे उलझनों को और गांठों को खोलने में मदद करें। जबकि उलझनें खुलें तो बाल प्राकृतिक रूप से ज्यादा सीधे और चिकनी दिखाएं दें।